<hesitation> අපේ රටේ මිනිස්සු කුලියට ඉන්ඩ කොච්චර <hesitation> මුදලක් වැය කරනවද කිව්වොත් එහෙම ඒක ඇත්තටම <hesitation> ඉන්න තැන, ඉන්න ප්‍රදේශය අනුව තමා <hesitation> බලපාන්නේ. ඉතින් දැන් මේ පුංචි කාමරයක් වගේ අරන් ඔය රැකියා වලට යන අය එහෙම එහෙම ඉන්නවා. ඒවට නම් රුපියල් විසිදාහක් ඒ වගේ ඉඳන්ම එහෙම කාමර තියනවා. <hesitation> දැන් ගෙයක් වගේ එහෙම ගන්නවා නම් හතලිස් දාස් ගණන් වලට එහෙම තියෙන්නේ. ඉතින් අර නගරබද වගේ නම් තමා ගොඩක්ම ඒ ගණන් එහෙම වැඩි වෙන්නේ. ඊට අමතරව <hesitation> සම්පූර්ණයෙන්ම ලොකු ගෙයක් <hesitation> ඒ ඔක්කොම නාන කාමර, <hesitation> කුස්සිය, <hesitation> සාලේ හැමදේම එක්ක තියනවා නම් ඇත්තටම ලොකු ලක්ෂය දක්වා මේ ඒ වගේ මුදල් වලටත් කුලියට ඉන්න <hesitation> දෙන ගෙවල් තියනවා. ඉතින් කොළඹ ප්‍රදේශයේ <hesitation> අර නගරයට ළඟම එහෙම නම් ඇත්තටම ලොකු අධික මුදලක් වැය වෙනවා. <hesitation> ගමක වගේ ඇතුලට ටිකක් වෙන්ඩ නම් ඇත්තටම මුදල් අඩුවෙන් තැනක් හොයාගන්ඩ පුළුවන්.